टोपियों भी कुछ अलग अलग प्रकार हूदन। जन की एक फेडोरा टोपी हूदी व फारमल अवसरों मा पैहने जांदी। एक फेसबॉल टोपी हूदी। व स्पोर्ट्स मा पहने जांदी। पैनामा टोपी गर्म मौसम मा। बीनस टोपी सर्द मौसम मा। ट्रीबली टॉपी व फॉरमल क्लासिकल लूक मा हूदी। और कॉजबल हूंदी व पश्चिमी शैली मा पहने जांदी। सैन्य टोपी सैनिक पहनदन।